Zahay aloha matetiky tsy dia mampifangaro voamaigny maro karazagny regny fô matetiky ny anay ao voamainy le karazagny araiky fogna afangaro amina raha hafa. Ohatra, zarikô afangaro hena na afangaro agnana fe matetiky izahay tsy dia magnafangaro karazagna voamainy regny.